बेलन ते आटा सपाट करने की प्रक्रिया बहुत सरल रहमत है। बस थोड़ी तकनीक और ध्यान रखना चाहिए, आटा गुंथना। सबसे पहले आटा अच्छो गुंथ लेना चाहिए। आटो ना तो ज्यादा सख्त होना चाहिए, ना ज्यादा मुलायम होना चाहिए। बेलन थिएटर स्पॉट करने की प्रक्रिया बहुत सरल रहमत। बस थोड़ी सी और ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सख्त आटा बेलन ते आरामदायक है जमत हैं। थोड़ा तेल या घी डालकर आटा नरम है जमत हैं। स्ततः त्यार करनो: लगाने से पहले आते के नीचे हल्का सा सूखा आटा लगा लें। ताकि बेलेंस चिपक सके ना आप चकली का भी प्रयोग कर सकें। बेलन के बेला बेलन को दोनों हाथों से पकड़ कर धीरे-धीरे गोलाई में दवा डालते हुए बेले बेलन को दबाव देकर पार्टी को दोनों हाथ से घुमा घुमा कर देना चाहिए। की कला बराबरी से बेलन और एक ही दिशा में चलाने की कोशिश रहे। ताकि आटा समान फैल जाए।